Austraalia om nigu üts hiiglaslik saar, kuigi tegelikult tuud saarõs ei nimetedäq. Ja sääl om väega pall'o känguruusid ja sääl väega pall'o surfatas. Mereh, mitte internetih.